<hesitation> So mi heɓaay dama heɓuki nyo'irge wakkati, ko mi nyo'a daaro ko so'o gaɗa. Igga mi so'o gaɗa e duɓi seɗɗa. Ngam mi mo'ina kureji di mi waɗa ko caali gaɗa.